Ushqimet e shtrejta n’ven temin varen prej a osht kuzhinë vendore a osht kuzhinë e jashtit. Për shembull kuzhina meksikane, kuzhina italiane, tajlandeze, indiane jon krejt ma t’shtrejta. Kshtuqe ushqimet prej ktyne veneve jon krejt ma shtrejt. Ni kuzhinë tjetër që osht shumë e shtrejt edhe m’pëlqen osht kuzhina japoneze.